Gn'azaragne famelankeloky eo ame fiainasika da maro voloany eky e famelankeloky da miteraky filaminana anatigne fiaramonina zany oe sy miady gn'olo zany ra mahay mifamela eloka anatigne fiaramonina da faharoy mahasalama satria ra mamela eloky zany gne olo anakiray da afaky ny raha marary anaty fogn'any zany